Ley place I come from lofa ley people get different different food ley can eat but me I like eating food neh from in ley bush. when I go in ley in ley village to my p- my pa my pa home ley people can bring different different food I can’t really call one name na but ley get plenty food neh the we can eat ley traditional food leh ley ley soup so soup neh we can eat in ley in ley bush the in ley interior we can’t eat ley here in ley city.